Tena zava-dehibe a ny miala kely am'teknôlôjia satria rehefa tena reraka be loatra ny sainao a de mety misy fiantraikany ratsy am'fahasalamanao koa tsara raha manapaka ny fifandraisana am'tontolo nomerika ohatra ndray andro, ndroa andro tsy mikasika mihitsy.